Zɛvuurɔ bee Vegetables zo'e mɛ kalam. Tu tari bitɔ, tara bɛresi, aleefi <hesitation> yɔgevuurɔ, carrot, green pepper, spring onions, tara alabasa, tara cabbage. Yeah. Tara <hesitation> cauliflower. Ba zo'e mɛ.